Izy ka fa andeha am-piagnarana zey zao oh, <hesitation> raha hoentiko zegny agnaty cartable anahy ka misy kahie ba ko voalohagny avy akeo misy ih régle, misy ih stylo kolera maromaro, crayon de kolera izy ka ilaigna, misy kraiôgna, misy gaomigny, fandrangitagna.